Wouro anguéme khénkhé khékha nkhossi gnana lagana, ana yimara nkara gna ronaŋa. Angami fogou khénkho, ana yimara nkara gna ronaŋa, angana fogou khénkho anga sokhou anga khénkhé timokho, an khotou koussou saguéni i plassi gna, an nhakhilou koussou riniya, angnana kom, an gnimé ga dou moula mokhobé angana khénkhé normalma kha an nguémi khénkhé kha, ana fatan nkoutou gna ronŋa, yakhan nkawa ana fatan nkoutou gna ronaŋa ado yimaran nkara. Yilé ngana kéré a lantakh gnana fofo, anga khaw kébé débérini yilé ngana kéré a lantakha débérini béyla mi khénkhé wouro, angami khénkhé wouro wouro, khénkho kén nkha anti tambo tokho séré angami khénkhé wouro nthiou, alantakha ngolou ndébérini ifokana nthiokhou ana nkhénkhé. Angana khénkhékha an perdini fo guébéya yo, wouro khénkho ay fo guébé nafana, aya nkilou litini siri ayan nhakhilou ndédiandini, léminé gnaguéni angana khénkhé ayan an kilou nthirondini, léminé nguémi khénkhé an nhakhilé lanta linŋono. Kha angana khénkhé, aya nkilou linŋondini yilé ngana kéré angana igana an ŋétérosé alaga mokho konŋo sirinŋa, anguémi khénkhé amagna.